Na tatu'ui xaari xinto viluka, tinaka na tatu'ui xaari xinto chi tinaka ra va'avari, tiaari kiti, tiaari yuvii tiaari tana na nte'ena yuvi i'in kuachika ra ta'ayu taari kunio vaxi yuvi, ta yoo kuachi ta ko ko'ó too tukuo te'evao xiiri, va'a kusanaori kuni kusananturi nte'eri, su taku kixiari ti'iri yuvi va'aka kakuna ntu'uvi ra tivarina ra, vaa na va'ara ka'a va'avana xi'iyo, kusanaori kusinio xi'iri su vaa ta na ti'irina ra va'avina xiyo ra va'ana yuvi kuna ra kua'ana tana xa'ana ve'ena takatiana xia'ana, tajana ta'a ta'ta ta tukuna tajana xia'ana ta'avaya, ta yona va'ára taa kue'e vaari ra ti'irina ra saara kua'ana ve'e chiñu xi'iyo o ko kua'a tuna ka'ana xiyo, su ka'a kiniana xiiyo ra chiavio'na ko'o koyo ta'ta santaayona saa ka xia tinaka ra, kusini tantu kusananturi su saava yoo xia'a tina kaa, vilu kaa tu na kuntee vilika xiiyo kinivaa kixa tukurika, yakua kixari taku ntee ko'o se'eo ra keevari ko'ona, taku ke'e loo kuao ra yoo i'i yavi vali suva ra ntiviri ya tu'u ke'e ntiiri yu'u kisi kuxio ntaari nuu yosoyo, ntaari nuu mesa xixio. Ika kinini tukuntu rikaa ra koo ntee kuakuari xiintu, su kutoonturi tivatari i'in kitika xini taku nte'e vaa ti'i ve'eo, yo'o nujuni ve'eo ra kini xinaturi kaava ra vaxi kixa yakuari su yaka kua kixa tuku mi vilu kaa ko kixia su vaarika chi ñu'u ntujori a ke'eri taa i'i kuñu xixio ta i'i ña'a ya kee nti'ari chikua va'avio savaa ra tana yaa ra sana loo inio ra xa ñuria kuaari, yaka kixa mi vilu kaa'ra saa kixa tu mii tinakava ra yakaa kua ntatu'ui xiinto.